Ma ne illa ti po shaklo ule ne ti ya uleen kpang, ye ne pena ne ti yuu yen kpangi ƙoɗɗi ye ti yuno kpangi darangi longku maa ka darang mun kama me shanu ta diyani munin ya neshsho mun maa yuwa neshsho, miynin shadduru paro peni peni ye ta ularu ka sha toommu kan uleenee mun ta uleyani yen kpang ti, ka ule sha toom kuumu mun maa yuuwa pen neshsho teere munin ularu ulee num ti yai ulen birangi mun ti ɗiina mumin ya kari mun maa yuwa kari munin ya bari ni ular mina. Maa ulara minai ta gashshuru uleenee ta ularim fokni birang munin meenu peddi ti iya tewani ya ka sheyyo shukee ka petto shuwe nlum maa dii ka darangi maa daran ham dok ta iya tewani ya ka ulara she shwe no moo munin ulanna munin ula sheyyuru, manni ulanna munin ula sheyyuru, manni derangi ta tewani ya ka petto shuwe no paa mun no le te munin illina munin ula pattirim manni darangi ta tewani ya ka dik minano moo kama ular po dik minai munin ulanna munin oya ya lala munin dikru minai, manni darangi ta tewani ya to ka ɗau dangano mo, munin koona munin ula daru to le shuran ye mun ti ya ka darang ye ti min ru sha toman munim yuun uleen kpang ye ta min mu sha toom, kuma le ule mun ti sha tomoni kuma le ulee mun ti shawin kuumu longkune munin ule ulee ta min mu sha toom, maa kaa te nem peɗɗimu kan ɗuulau shik mun ti illimi kaa tei munin munin ya longku munin shau shayi longkuunee dilei ɗo mo ta tewnai ya. Oo ne munya ko ke kurako ularanim to mun ti ya munin munyo shayi longkuunee munin pen uleenee mun po yani munin ti shawin shayi, ka longku mamoi kan bang ya ulen teerem kama shunin shau shayi kama shun ding to le ulee mun ti sha tomoni ka yani ka jene ku-ka-shi darang longkuunee munin ya weenee ta min mu sha toom pella pee ku mina me, ka pelle man pee mina, ma dik minai kama diya dii munin ya neshsho mun kama me anjereno kaa pelle munin diina munin ti ya kari mun kama me an jereno to le uleene mun ti diina munin ya. Manni ƙoɗɗi mun ti ulanna munin ular ta mina ulobo mun kama me an jere munin ɗiina mumin ti deppo shik paro yamma, para yammai ulen munin yuuro shinyi no yesho mun maa yuuna ding teerei ulee ti min mu sha toom muush yuuru paro ti kuune kpang kan ku ulee a kpangum ma mo ti ya uleenee daklani munin tewon munu ya moi gee le te pa daklani ulejo ya ule teerei, maa mo ti ya ulee kpang muru ya oo muni ɗikko kwi munu ya, mo te ti ya uleen kpang, ma gee mereno mo te dop dop kama shar mereno mo kaman yuun ulem kama pene yen daklanii kaman vin teere to nuunin ule munin ti sha toom kaa le te munin ti ya mere mu dop dop kam shayi munii ti ule daklan ulee ta ri shakkimum to le uleenee ti min mu sha tomon ti diyanru ti goji. Ti bino te birang mun inan meena ka ulee mun ti ula ya birang kaa pella. Ya yoba yoba ti kudan ka pelle ta bee-be-beshshjiuru gurang peɗɗimu ti shar koɗɗoju in ulanna in ɓeshsho jiuru gurang te longkuunee munin ule uleenee tata tulalomu shik mu mun maa meena munin ula juwo doo ta dikmu ta diimun tulalla mun maa beshsho jiuri gurang tem ta diimu ta yoro ɗuulan longkuunee munii ule munin ya yoba yoɓa mulain ba dom mun awim to ti limu shik mun yoro ɗuulan to le ule ti limu sha tomoni. Ka shuran ye mun tiya gbe ka pelle ma dik minai, kan ma kai arau peddi men shuijii ti ula diina ti kayi arau te ulee ma shimu kama ma foulan mu mun illa mun uleya shigi ti ya, shuran kou arau te maa ka darang teerei ulee mea men kpang mu ti ya ka jene te ti diin ti kai arau, ti kai arau, ti kai arau ti le ulee mun ti ya peɗɗi men sherebi kum ti ammini dong ti petturu shuwe maa peltina shuwe in sharim peɗɗimu kuma ti shanai dong in yuni, daru jujak ta men shuiji peddi men shwiji ti ular dong in taattin shwee teere ulee mun ti diyan ti kui ta yani ka darangi to maamo diya yani daklan peɗɗi maa mo teka ya ni ɗaklani a ti ular dongim to maa mo ulanna ka uleeni ka pelle jujaki ti iua pilin, ino yuuna shweni ula pilin mo taanna shuleeni ula pilin ding julal ƙoƙo gashsho ta aa ƙoƙo gashsho ƙoɓo to ke maa diya ko kake ta ular dangum to ke yuwa digi teepei an kuule an daklan do mo ta shen ule in minko ulanin to ule yeka kpangi. Kama min shikmu kama illina kaman ula yi for daklan ye ti shikmu kama kaman ular dong kaman gashshuru uleenee shawin kumu kama, kaman gashshuru uleenee, kama gashshen ule ta aamu kama in maa kaa tem ta yoorai ƙoƙo ye ta li mandok in yoono an jiri yen yooni yani an pirre niyo to teerei foddilomu, foddilomu ti bi shiba goji mo leka ding mo yuwani la goji ye la shuiji ye la paamuu̱ mo for daklan in liti liti jele in shar poshaarin kpang in tewi ya oo ne illa ne ta shau kuuno in ularin shau kuuni in gashsho uleenee ta minni sha toom kaa ya ulende ta piri akaro kama ti koɗɗi maari me shamu kama gbe ulani galii a ti ya maarin longku ulen liyaa fii ti shikju kama daklan maari ulende a sai ma fowon kama an noni mina ke ƙoɓo ya ke koo ya ke ula yuurin maarin, la ye kan poshaari ke ta illani ken yuuru uleeko ken gashsho uleenee ka ra shun toom shau kuuko pene ke ma diyako domo ta shar ko do mo ta shar ule ya ong ke koo ke ula yuurin longku uten, longku kei li poshariko ka ke ta gashshanin ke li poshariko ka ke ta ya uleenan dokum te ne uleenee liya peɗɗi mu ɓooi ti illina ma dar jujak wa taath shulee ula yuuru shuwe longkum pilin in gashshau uleenee ta shawin kuuni ye ta li shunii ya uleenee ɗaklanum.